Ta'ayiɗe a fiya kanta ha suuduma je defte koh je kaya koh tasaje. Arannii tefu katako, kusa be guduma sai a fiya dai-dai no ayiɗe, boo a sendita